Minitiŋaaji joy tan kaa, mi wulnan ndiyan tan, mi waɗa hen lipiton, mi yara. Ko tawetee ana yaawi defeede law, tiloo law, waawaa ndeenɗon huunde kaa. <hesitation> E ley ùinitiŋaaji joy ɗii ka, ɗun tan non.